ia, fandokisana mahaliana zah zen̈y bôkà amin-drô firenen̈y te firenena hafa àby io, irô fandokisan-drô miaraka formazy avô paty bôkà eo fan̈amboaran-drô gatô io koa zen̈y ten̈a mahalian̈a zah.